डिशवॉशर या बर्तन धोअले के मशीन बर्तन के बहुत कम समय में बढ़िया से साफ कइ देला। एके इस्तेमाल करे खातिर पहिले कुल बर्तन एमे बढ़िया से व्यवस्थित कइ के धइ दिहल जाला। फिर मशीन में डिशवॉशर डारि के चला दिहल जाला जी से कुल बर्तन साफ हो जाला।